الجو في بنغلاديش استوائي غالبا حار ورطب طول السنة الصيف بيكون حار شديد درجة الحرارة ممكن تصل لغاية 40 أو كتر وكمان بيكون فيه رطوبة عالية ده من شهر تلاته لغاية شهر سته ومن شهر سته لغاية شهر عشره عندهم خريف وده فيه مطر تقيل وبيستمر لفترة طويلة وده بيخلي الجو رطب شديد أما بعد الخريف في شهر حداشر و اطناشر الجو بيكون أحسن بيبقى دافي ومريح لكن السخانة بتكون أقل من الصيف أما في الشتاء اللي هو بين شهراطناشر لغاية شهراتنين ومع إنه الجو بيكون بارد أكتر من باقي السنة لكنه غالبا بيكون كويس مقارنتن ب حتات تانيه الجو في الشتاء بيكون ظريف وحلو